<hesitation> Le mail a ngambany a, mety hoe misy isan'andro izy fa zaho si sy mizaha ananjy satria ah matetika resaka notification ana application no tegna marobe amin'ny mail anahy a, de nefa zany karaha sy de important aminahy loatra le mizaha anazy fa raha ohatra le misy mesazin'olona igny a igny no hoe isam-bolana na indraika isam-bolana.